naman yaa atin kun akama hariyya kiyya kalessinen hashere <hesitation> yaani sappa minkenke kasit wollin nyannaa sagale halkani anna yette ammotuu ralle fudedi arratan annen <hesitation> diko ak hamtu uf dagaa diko arratan hinkanneda dande <hesitation> wokti sun <hesitation> dandee barre sun hindufu dub ralle fudedi arratan annuma sameta <hesitation> dande <hesitation> arratan wollin hinjiranuu ammo guya dibbi ralle fudedi wokati dibbi wollin jirra wou hiisheini annum waami biddi midasi